ⴼⵀⵡ ⵀⵏⵏⵄ ⵎⵄ ⵡⵚⴼⵔⴰ ⵢⴼⵡ ⴰⵍⵎⴷⵢⵡⴰⵏⵢⵏ. ⵙⵢⵡⵔⵢⵏ ⴼⵡⵔ ⵍⵢ ⴷⵡⵏⵜ ⵡⵢⴰⵜⵏⵢⵏ. ⴻⵏ ⵍⵡⴰⵜⵎ ⵢⵇⵡⵛ ⵎⵏ ⵀⵡ ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵡⵔⵢⵜⴽ. ⵄⵔⴰⵀ ⵡⵢⵟⵍⵏ ⴷⵡⴰⵜⵎ ⵍⵏⵄⵍⵎⴰⵜ. ⵎⵏ ⴰⵍⵙⴰⵍⵎⴰⵜ ⵢⵙⵍⵎⴰⵜ. ⵡⵔⴰⵜ ⵡⵔⵢⵜⴽ ⵀⵔⴰⵜⴰ. ⵢⵡⴰⵔⵏⵟⵢ ⵍⵡⴰⵏⵜ ⵇⵚⵜ ⵀⵏⵄ. ⴰⵍⴷⵡⵏⵜ ⵢⵍⵙⵢ ⵡⵔⵢⵜⴽ ⴷⵡⵏⵜ ⵡⵢⴰⵜⵏⵢⵏ.